بحب ألعب لعبة من التليفون أو من على الكمبيوتر بحملها من جوجل ستور وفيه ألعاب كتير أوي ممكن ألعبها زي الطبخ أو زوما أو جاتا وفيه اللي هو القط اللي بيتكلم ده وبهتم بيه وبلعبه وبأكله وبنيمه ولو عايز يدخل الحمام بيدخل وبهتم بصحته علشان أفوز في اللعبة.